Ny mahandro ao an-trano no tiako kokoa, satria iny ah mba moramora ny vidiny. Izany hoe kelikely kokoa ny vola lany. Ary afaka misafidy izay tianao enao- afaka mampiaraka zavatra betsaka. Fa raha any amin'ny trano fisakafoanana de izay efa ataon'zareo eo no isafidiananao fa tsy afaka manao fangarongaro maromaro enao.